Oime ipe va, yapuaba, itubo vae, yajitata, kurusu ia jai oyekava, kuareta yaiporu yaikutu vaera calamina, ivira jiero, ani iru mbae reta yaiporu ñaiva